Maro moa rolahy ñy biby mihetsiketsiky lafa ñn matoñaly ñ'andro: <shushes> Manahaky anizao ñy biby atao hoe mm voronina zao. biby io lafa haly mandeha. mandehandeha mbaombao i ñ'asany mila hany. manahaky anizao ñy biby atao votsovotso zao. mbo manahaky anizay avao koa ñy raha ataone. mila hany i lafa haly n'andro; <shushes> manahaky anizay ñy kangoro. kangoro o mandeha avao ko'ey mila hany mbao lafa matoñaly.